Polo craru que sí. De hechu pa essu velaí es qu'está l'estau i mesmu lo pueis leyel ena Costitución española, que la economía está pala vida dela genti mejoral i no a revés. Peru pahi qu'ai genti criandu desigualdá peru lo que no sabin es que un país con desigualdá no es un país güenu porque se pierdi la segurança. Amus, que les pueis perguntal alos ricus de Noruega i alos ricus de Méxicu, quién vivin mejol.